Puh, Ein Tier? Ehm vielleicht ein Schaf weil Schafe ehm Gemeinschaft wichtig finden und ich auch.

Ich mag den Frühling am liebsten, ehm weils da nicht zu heiß ist aber auch nicht kalt, weil die Luft gut riecht im Frühling und eh ja es einfach schön.

Ich koche gerne wenns nicht zu oft ist und eh eine Sache die ich gerne Koche sind Bratkartoffeln eh weil mir die richtig gut gelingen. Und ehm ja Sie sind einfach aber schmecken richtig gut.

Ich befürchte, dass die nicht-erneuerbaren Energien weiter verwendet werden, bis sie eben fertig sind. Und dass die Menschen und wir erst zu spät, ähm, auf erneuerbare Energien umsteigen. Irgendwann werden wir das müssen, aber ich fürchte es wird so spät sein, dass wir dann die volle Breite der Konsequenzen zu spüren bekommen.

Politische Beteiligung ist mir sehr wichtig. Ich versuche bei Wahlen mir ein gutes Bild zu machen, versuche beide Perspektiven zu lesen, zu verstehen, zu kapieren wer nur was vor macht und was wirklich eh Sache ist, damit ich richtig wähle. Das ist oft ganz schön schwierig aber echt wichtig.

Erstmal würde ich darauf achten, dass ich nicht überfahren werde. Vielleicht würde ich einfach im Haus bleiben. Ehm Ja. Ich glaube ich würde aufpassen das mir nichts passiert wenn jemand eh auf mich Rücksicht nimmt weil ich unsichtbar bin.

Ja kann ich ehm, ich erlebe Filme eigentlich als nicht besonders hilfreich eh, wenn ich Filme schaue dann denke ich mir danach boar hättst jetzt nicht gebraucht. Eh ich bin auch ohne Fernseher aufgewachsen ei einige Jahre und es hat mir nicht geschadet.

Äh, ich würde gerne Mal Schnecken probieren und Kaviar. Eigentlich beides um herauszufinden, warum da so ein Hype darum gemacht wird. Ähm, genau.

Manche historische Persönlichkeiten sollte man eh kennen, um Sie als Vorbild zu haben. Heilige zum Beispiel sind historische Persönlichkeiten die ein Vorbild sind und manche sollte man kennen um die Fehler der Geschichte nicht zu wiederholen zu sagen, So will ich nicht werden.

Also vorstellen kann ich mir schon ein Leben ohne Bücher aber, da würde mir echt was wichtiges fehlen weil, in den Büchern, durch Bücher hab ich soviel gelernt und auch so irgendwie einen weiten Horizont bekommen in dem ich in das Leben oder in andere, von anderen oder in andere Welten eintauchen konnte.

Eh ich habe am liebsten Blau, weil Blau Ruhe ausstrahlt. So eine Sattheit eine Gediegenheit ehm deswegen eher so ein starkes, intensives aber dunkles Blau.

Ich trage am liebsten Sandalen, so Badeschlappen eh bequem wo die Füße atmen können eh und der Rest soll auch bequem sein.

Ich mach mir oft von Hand Notizen, eh manchmal muss ich etwas von Hand schreiben aber eh vielleicht noch so zwanzig Prozent, vielleicht auch nur zehn Prozent. Der Rest geht über Tastatur.

Ich mag das Murmeltier am liebsten, eh weil wenn ich ein Murmeltier sehe, dann bin ich immer an schönen Orten. Irgendwo am Alpenhauptkam in der Dechselgruppe eh wos so richtig Natur pur ist.

Es kommt auf die Motivation an. Wenns um eine Schuluniform geht wo eine Schule sich abheben will gegen andere durch die Uniform, dann finde find ich das nicht so toll. Wenn es darum geht das die Schuluniform dafür sorgt das alle Schüler gleich sind und nicht die einen gut gekleidet und die anderen eh schlecht oder arm gekleidet dann find ichs gut.

"Ich finde es sinnvoll weil Eltern extrem unter Druck stehen wenn die Kinder sagen ""Ja alle in meiner Klasse haben ein Handy nur ich nicht"" Deswegen finde ich gut wenn es die Schule sagt, bei uns keine Handys."

Wir beten vor dem Mittagessen immer den Angulus, den Engel des Herrn und das ist ein bisschen ein längeres Tischgebet aber das hilft zur Ruhe zu kommen, anzukommen und ehm sich zu besinnen, Gott der Tag ist in deiner Hand und ich danke dir für das gute was Du mir heute schon geschenkt hast und noch schenken wirst.

Ich würde gern mal son richtig großes Orchester live sehen <hesitation> ich hab mal eins gesehen und das war echt beeindruckend, das würd ich gern wiederholen.

Wie ich die Zukunft der Bildung sehe? Dünn dünn, ehm ich glaube es wird in Zukunft immer schwerer fallen jugendliche davon zu überzeugen, das Sie überhaupt was lernen brau müssen, sollen wenn die KI eh alles weiß.

Ich habe einen Komposthaufen und da kommt alles rauf, was die Ratten nicht anzieht und der Rest kommt in den Restmüll wenns nicht ehm Plastik oder so ist, oder Dosen oder Glas.

Nein, ich wusste gar nicht das es so eine Liste gibt und deswegen hab ich Sie auch nicht angeschaut. Interessiert mich auch nicht besonders, was mich eher interessieren würde, ob sonst jemand aus meiner Gegend hier eh etwas eingesprochen hat aber ich wüsste auch nicht wo suchen.

Wenn die Kleidung eh unschön wird, wenns Risse gibt oder Löcher dann wird sie geflickt. Und dann nochmal geflickt und wenns wirklich nicht mehr geht, dann taugt Sie nur noch für den Müll.

Ich hab von meiner Mama kochen gelernt. Ehm Sie hat mir Rezepte gezeigt, ich hab Sie nachgekocht und dann auch ein bisschen selber geübt.

Ich glaube Sie wird so gut werden, dass die Menschen den Eindruck haben, die kanns besser als ich und deshalb werden die Menschen viele Dinge nicht mehr tun und wir werden uns dann eh in vielen Dingen mit dem mittelmäßigen Output von künstlicher Intelligenz zufriedengeben müssen anstatt Qualitätsarbeit von Menschen zu genießen.

Ich würde gern einmal nach England oder Irland fahren, eh mal eine ganz andere Gegend kennenlernen und mal schauen ob das Wetter da wirklich so schlecht ist wie Sie alle sagen. Und ob das Essen ehm so ehmehm wie soll mans sagen eh gewöhnungsbedürftig ist wie alle sagen.

Ich würde in das neunzehnte Jahrhundert reisen, Hitler als Baby entführen und in einem Waisenhaus auf den Osterinseln abgeben.

Nein das habe ich noch nie, ich wüsste auch nicht was mit Softwarelösungen genau gemeint ist. Ich hab mal geschaut wie viele Pakete ich in der Paketverwaltung installiert habe und das waren glaub ich ein paar Tausend.

Ich würde mir ein Satelliten Handy ein Handkurbelladegerät und ein Fass mit Trinkwasser mit auf die Insel nehmen.

Ich schaue auf das Ziel und ich schaue auf mein Warum. Warum mache ich das? Wohin will ich?